Gny fomba fametaha vantilatera amy rindry. Raha reny bakany lafa vily, fa miaraky aminy bakany misy vis zay. Na laha tsy misy vis i bakany, mivily vis tena na mivily fantsiky. La alà amizay, loahy tseky rindry iny laha ohatsy ka vis ro ampiasà. Fa loaky rindry iny, serenao amizay vis iny apetaky amy tournevis, serenao eo la mipetaky i. Laha tsy mana vis moa la, fantsiky avao ro ampiasà, fa misy fantsiky beton rey zay gn'any. Iny mahazaka iny, mahafantsiky azy amy rindry iny.